A pues re baei lo ke kauk lanu'u es baei landju baei rinch'it baei ringijil rapu y rapu re nejeiñ kiajai kua lu'ui nejeiñ kiajai ke rapu pero lo ke mas baeo nejeiñ l'ejei ke ke es pu baei baei landju rapu y y lo ke limiñ pues es baei baei la'uan para para mjiung y kara baei de lo ke l'ejei ke baei suntsjeiñ l'ejei rapu rapu re limiñ y de rapu baei ringijil pues nejeiñ kiajai a rapu es nejeiñ kiajai kua manaei ke limiñ donde limiñ re naljaung rapu kua manaei kupu pu kua manama kata'au rapu baei la'uan paiñ para saria mjiung o kua manatsjau rapu pu kupu kiajai kua manama manama naeiñ nakeje rapu y baei landju pus kiajai ngjai rapu es jai limiñ limiñ de kunji a pu ngul'ue kiajai miak rapu saria riljiaiñ njaung mbejen kupu ma linjiaut y rapu pus kiajai kua lama kabeiñ y rapu y simut pus kiajai ngjai bat'ei karat lju'u kul'us nejeiñ limiñ ringie njua rapu baei landuju pero lo de mas baei pus kiajai ngjai. Kon rapu ngjai kiajai pues es kuas nejeiñ donde limiñ re naljaung kupu pu kua manama kata'aun y nejeiñ rapu lembu kiajai ngjai <noise> maeiñ nejeiñ rapu baei la'ua pus es matsjau saria mjiung ngjai saria mjiung talung batei butjuil ne nejeiñ de kumai o de ngjai de kinjial rapu batei mamejep saria ndae ndibiejen mi'ia nejeiñ kua lasal rapu y pu kauk pur ngjai lanu'u lo ke lo ke kiajai ngjai limiñ de de kunji'ia kaung y pus rapu rapu re kauk nejeiñ kiajai ngjai lanu'u y rapu baei baei suntsjeiñ pus kiajai también ngjai paiñ es matsjau saria mjiung de kichjiñ kiajai kua laei la la latsjau lasal rapu mi'ia pa ke lamei ne kutsa'ap re saria mjiung kiajai y saria mjiung ngupjei saria mjiung talung rapu kua manaei kiajai ngjai ma manatsjau rapu kua manaei na namujuil re re mjiung ndeu mas pus kiajai nunu rajuik xikit kiajai ndajap rapu baei la'ua rapu re miak batei batujuil rapu batsjau pero chu mas kiajai ya kunji'ia kunji'ia nan'ia pus ya ngjai mas balei saria ke burua burua nejeiñ por ke re let kiajai ngjai pus liljit mat ya ngjai kale. Rajuik butjua'al y ya pus mas ngjai kua burua banu'u ker kader kader re baei nejeiñ kiajai lo ke ngjai limiñ njua'a de kiajai de kale donde rae y ya pus kiajai ngjai chu ya ngjai mas ya burua kua banu'u kusau nejeiñ limiñ ndeuk re mas ngjai baeu kara limiñ ke ke mas baeu per rapu kunji kunji'ia ba ni peuk limiñ ngjai kiajai kua mana manakeje de kunji kaung pero pero lo ke mas kiajai jai manu kunji es pu baei baei rintchi'it baei baei landuju baei ringijil y kara l'ejei baei ntsja rapu también rapu kiajai kua manaei natajau se kua bumang ndajap laei latajau y si kua bumang nasal sania napaiñ na'ua o lapai lumei rimbiajang rapu kua laju'u laei la lasal y kua latsjau re ki mjiung kich'ijiñ kua laei kiajai y pues rapu baei kiajai baei suntsjeiñ pus rapu kua laju'u lamujul kon pu baei baei la'ua kara ngjai ringiuajan rapu paiñ rapu kua laju'u latsjau saria mjiung mjiung kala'ua rapu re kauk kiajai rapu re kaung kua banu'u de kunji'ia se kuan m'us.